Ngombere kubaaza oruriimu rwange orutooro habwokuba ndi mutooro kandi bwenkaba nenzarwa, obuli nenzarwa, ne'manyire kimu ngu ebigambo byeba bandize kubaza rukaba rutooro, bagamba kyali doora akaana, doora nkokukasemere, mukazi, kandi naija kuba mukazi wamani, dora nayisana mama we. Ebigambo ebyo, oruliimi orukugendamu omu'myaka eyo'buto orwo nurro oruliimi no'kura kimu omanyire munno. Ego'netusoma orujungu ne'ndiimi ezindi baitu orutooro rwawe, orutooro rwange kale ndumanyira kimu kurungi.